المشاركة في التصويت واجب مهم، لأنها طريقة نعبر فيها عن رأينا ونختار الأشخاص اللي يمثلونا. لما الناس ما تصوت، القرار يصير في يد أقل، وهذا ما يخدم مصلحة الجميع. التصويت يعطي قوة لصوتك ويأثر في المجتمع ويأثر في القرار السليم.